Rusia e ka ni kulturë t’gatë edhe t’pasun me histori kulturore. Osht e thellume në letërsi, na balet, në pikturë edhe në muzike klasike. <hesitation> megjithse t’jashtit munen me pa Rusinë me ni sy tjetër, ajo e ka ni <hesitation> t’kalume shumë artistike.